Kose de təna faaŋgum de tana koolo. Kose de fasen, er ra kornɟo, kanɟe, avoka, banan, ʃaye, sii nen tə saat kəmkəm dee kil. Woo to oseɲ koolo da, ga tariɲ maarda. Er ra na kə taarii, kuc koono woo woo ʃaayen. Woo si laʃis, sii oŋg sukuru ɲa koolo tara. Kə tari sukari wo khadar. Kə tar marət tifoyit. Woo kar kolo kə tar gumaʃ kooɲi. Woo miʃe eel ta al naŋgab gandene was khan ge na ko. Yaa kidete tar mar t, f mart, f ŋgal koɲõ. Mart tifoyidi.